يعني حقيقة انا مانيشي من الاشخاص الي يامنو بالاشباح و <hesitation> وماشابه انا مانيش من تدالي يامن بهاد الاشياء انا نامن بكل حاجة قدامي ملموسة وهادي حاجة تع الخريفات تع الاطفال الصغار هادي انا ماهيش- ماهيش حاجة الي تهمني ولا راهي حاجة قدي في لعمر ولا لهادا انا انظن انو لامنو بالاشباح هما ناس يعني غير مطلعة وغير متقفة كما هو <hesitation> الحل في- في معصم الاحيان عند الدول <hesitation> النامية والغير متطورة هناك كتير من الناس يعني <hesitation> يجهلون الواقع ويظنون ان هنالك اشباح وماشابه